Ti sæ che no gh'ò pròpio idea, no gh'ò mai pensou, no saviæ cöse dî. A rispòsta ciù façile saieiva dî, pe sentîghe megio, ma do resto no me pâ ch'a segge unna bestia che in natua a l'agge guæi beseugno de sentîghe da lontan. No sò. Pe l'equilibrio?